Tato ato zay anao da sy nahalala nidoboky da niasa mafy, va sa mba ino lotry gne gne enzehinao io, magnano ino, misy examen sa misy raha tokony omegn'olo, gaga an'iaho da mivadiky asia mivadiky asia, sy mandraigny sy hariva, misy raha hanigny sinitry, sy mahalala valaky anao io eo sa oa.